ñaa yo kuu uu´a yasintiu ñuu ntiu tava na koo ntentiu kita na´na koo´na kíaa kita na´na ná ñuu ntiu ya´na kita sioo uvi xiko uni xiko kuíaa síona yana kiata ntaa ñaa kua´a na´a kita na kò´o kò´o síi nuumi na ko tantona ntoo ñuu na´nu yasintiu ña kuu yuva mustasa katyina yasintiu tiviti ka yasintiu tiavì yasintiu ñaa mante yaa na tu´va sa´a na tute tute yaa ka yana tu´va satyo iki´n iki´n tintuyu iki´n iñú iki´n iñú ntahua kumi´a yaa nuu´na ra ñaka tu´va na sa´na ntyi tu´va tu´va mina yana yasi na ñaa sakasuna nuni nuni yaa sa´ra sa´a na tute nuni nùù síyoo katyina ñaka ra va´ntuva nùù ñaka ra tyintentua ntiu tava kò´o kani kuentiu taku ntina into ñuu nanu ra kuantu´vana kò´o sini kasia ña kasia ntavi ta isia ntavi ntiu ñuu ntiu